Ngom karena na ngam so futuru ngom na badan gena ngula-ngula so japu se magi soru, coma nyao sinanga, ngula-ngula ena kalau ngom oyo ena ge ngom na bada nange rasa futuru, ngom gahi karja bato ngom paleca bahaya. karna ngula-ngula se so koroho ngone na bada ma doya.